जेवी खानो या गेर जेवी खानो मुंज भूता अंतर हो जस जेवी खानो होन सो तो हमें ढोकरे पुंडो गोदर डाली कोरी रोन उगई। या जो गेर जेविक खानो होन टेटोक खाद दाल कोरी जुस युरिया रसायनिक खाद दाल कोरी रोन उगायी।